La magnety mivata tiako kokoa satria mivata igny tegna soa gny( UNITELLIGIBLE )ambiance la mahita olo maro mipetraky mipetraky agnila tegna eo la mitehetehaky la haaa soa kaaa!!!